Um hamm ngəla daji dingə kəne hallah nashubu nashabu adayo daji alhamdulillahi məni nga daji yal ngau yukulga dənai ngayo yukulga himgo hima kwadəgo hima yiraugo hima kənamgo daji yukull kəndibuwanai labiyallai kure yukullə ma sala affiya daya dənai ngayo yukullə dənai ngayo yukullə labiyallai yukulga dənai ngayo yukulga dənai dingə yo hin go higo kəmani ngə nuni ngə waru nga him higo nawwa wanigo kəne lugushi ngə nal noji dandirə jauga. docta yari kurgun shiyayiju dashiyayi go akulya ga daji dau yu yal ngausho yakullə labiyallai ngudə anni ngə hallado yau yajai yomu yinarə yama'a baga reyaluwa shure yau bəlayo yaluwa shuru yau bəlayodo mega alhamdulillahi yau gata da lai fadau nganai kurai do yata yare ngə kəjima nganai nawanai ga ashanga jihahawalgo adago daji alhamdulillah ga kəne yangə nabətə ngə yayaiga yukul ga ngadu yo him go hi go lilagərigo yanalwudərə nganaigo nyo afido dingə dauwa natanirə karu gutaga ukegana gabago akulya afido ngoingə dan salamu alakum.